Aminakà zen̈y fisaintsain̈ana zen̈y fandinihan̈a lalin̈y aviô amy toeran̈a mangin̈y. Anao zaraiky zen̈y mandiniky zay raha tianao dinihin̈y zen̈y. Aviô mandiniky raha tsara ndreky mieritreritry zen̈y anao karakôry <hesitation> fômba ataonao an̈anaovana raha araiky na hampivoatra anao.